بہٕ چُھس پرٛٮ۪تھ دۄہ مُختٔلِف قٕسمٕک مٮ۪وٕ تہٕ سبزی ہٕنٛدۍ کم از کم پانژھ, حصہٕ۔ بۄنہٕ کنہِ دِنہٕ آمتین مٮ۪وَن تہٕ سبزین ہُنٛد فہرست۔ مثلاً آلو، گنڈٕ، ٹماٹر، پالک، گوبھی، بینگن ,بینگن ، بھنڈی ,لیڈی اونٛگج ، مٹر، بوتل تہٕ کریلہٕ۔ تہٕ مٮ۪وٕ سیب، کیلہٕ، سنگترٕ، سٹرابیری، بلیو بیری، انگور تہٕ تربوز۔